Esiqhindäst mullõ jalgrattaga sõitminõ miildüs. Nii et ku määntselegi matkalõ minnäq, sis ma lännüq parõmba meelega siski jalgrattamatkalõ kuq jalamatkalõ. Tuu säläkotiga määntselgi jalgmatkal käümine um iks väsütäv.